no te puhuitte että tuohestakin tehtiin köysiä
niin puhuin kyllä niitä tehtiin kyllä minä näihin tuohisia köysiä ja kyllä se sillä lailla tehtiin että tanoa otettiin semmoista rihmaa koivunkyljestä ja siitä se köysi tehtiin kyllä minä näin tuohisia köysiä paljonkin mutta - olkiköysiä minä en nähnyt muuta kuin Hattulan Laurilassa tuossa Mälkilässä oli se vanha nuotta ja ja sen repaleita minä vähän näin että siinä oli ollut olkiköyden paulat mutta kyllähän tuohi kyllähän se käy miksikä vain olen minä tuohesta konttiakin tehnyt
mutta tuota otetaan kuulkaa nyt tuo tuohen otto että miten se irrotetaan siitä puusta
se on semmoinen nyskyri vain katajan oksasta tehdään semmoinen katajainen nyskyri ja ja että ja sillä sitä kierretään vain ei sitä veitsellä piirustetaan vaikka minäkin luulin ensiksi kun minä pikkupoika olin että se kierretään koivun ympäri veitsellä mutta isävainaa minulle näytti kuinka - tanoa otetaan niin se otti semmoisella katajaisella nyskyrillä vain ja se otti sitä niin joutuisasti että niin paljon kuin minä kerin niin niin se otti sitä siitä koivusta irti kun me tehtiin noita nuotan kiveksiä tehtiin niistä siitä koivusta ja niistä tuohista tehtiin semmoisesta tanosta ne kivekset aina ja sitten noin sillä lailla se otti sitä ei se kiertänyt puuta muuta kuin noin kädellään vain aina sillä sillä lykkäsi sillä katajaisella ja toisilla sitten sanoi että niillä oli joillakin semmoiset oikein raudasta - teräksestä tehty semmoinen tuota leveä semmoinen nyskyriksi sanottiin sitä jolla sitä tanoa otettiin mutta meidän isä otti katajasta vain sen nyskyrin jolla se otti tanoa ja se olikin se ensiluokkainen tanonottaja oikein se isävainaani
no mutta se levytuohi niin se irrotetaan vähän toisella lailla
niin se otetaan josta tuokkosia tehdään ja semmoisia se erotetaan se otetaan aina se - vedetään piiru - ja sitä piirusta - saa alun sitten aina ja se se lähtee helposti sitten kun se ottaa silloin kun tuohi lähtemään rupeaa ei se lähde aina tuohikaan mutta tanoa saa aina se lähtee tano - kun sitä ottaa sitä - se lähtee suvella ja talvella mutta suvellakin talvellakin on kovalla pakkasella niin on paras että tuo sen puun mistä sitä - meinaa ottaa niin tarvitsee tuoda vähäksi aikaa huoneeseen että se pikkuisen suojan ilman jälkeen sitä kyllä saa puustakin metsässä mutta kun kovat pakkaset oli niin ei saa kyllä silloin sitten ihan täytyy vähän lämmittää sitä rankaa mistä sitä ottaa
no miten kun sitä levytuohta irrotetaan niin siinä taitaa oikein kuulua semmoinen ääni kun se siitä irtoaa
juu aika roikinan se pitää me menimme Tiihamäen kanssa kerran tuonne Hausaloon ja Tiihamäen piti ruveta ottamaan tuohia sitten siellä oli semmoista hyvää koivistoa ja meni koivuun jo kiipesi sinne ihan latvaan saakka mistä se silleen alkoi sitten ja tuleekin tuo Mäkisen Aarne sitten ja se Partanen se Myttäälän yksi pehtori juuri sinne kanssa kun me Tiihamäki oli koivussa ja minä olin alhaalla katselin kun se kun se Tiihamäki piti ruveta sitä koivua kuorimaan ei siitä auttanut mitään muuta sanoa vain että perkele kun kun ei saa edes marjatuokkosta sanoi ja pudotti itsensä alas sieltä kun kun ne talon miehet tuli siihen ja sen piti varastaa niitä niitä tuokkostuohia eikä sen enempi sitten otettu sentään sillä kertaa tuohta kyllä minä monta kertaa itsekin varastin tuohia kun minä tervaa poltin siellä tervakuopassa käytettiin kanssa pohjalla aina niitä niitä levytuohia semmoisia että ei terva päässyt menemään multaan minä olen tervaakin polttanut
mutta jos otetaan nämä tuohiasiat nyt ensin ja ja tuota otetaan nyt vaikka se tuokkosen teko tässä välissä
jaa niin se se on semmoinen yksinkertainen temppu se tuokkosen teko että kulma käännetään kun se neliskanttinen tuohi on niin kulma käännetään sen verran sitten että saadaan siihen semmoinen tikku säyläksi sanotaan että saadaan se säylä sitten veitsellä pistetään pieni läpi siihen - tuokkosen kulmaan ja pannaan se säylä sitten olisi tuohta vähän niin minä näyttäisin tuossa minä tekisin äkkiä kyllä tuokkosen
vieläkö osaisitte
kyllä minä niin kauan osaan kun minä elän kyllähän minä niitä vein suuria takkoja aina kun minä paimenena olin Painossa niin vein - talollisille siihen taloon aina missä minä paimenessa olin ja sen talon metsästä otin missä minä paimenessa olin mutta se tuli semmoinen kielto että ei nyt saa enää tuohta ottaa ollenkaan enkä minäkään sitten ole enää tervaakaan polttanut kun se tuohenotto loppui minä hakkasin väliin koivumetsästä - noita halkojakin niin minä otin sieltä tuohet tervakuopan tuohikseni että minä sain luvalla sitten että ei tarvinnut varastaa mutta kyllä minä niitä varastinkin monta monta kertaa
ovat semmoistakin puhuneet että tuohesta olisi kattoja tehty
kyllä
onko perää
se on vallan helppo tehtävä - tuohinen katto kyllä kyllä minä sitäkin tehnyt olen tuossa se oli semmoinen pirtti jossa oli tuohikatto tuossa meidän aidan takana juuri tuossa kulmassa noin ja siinä minä viimeiseksi näin tuohikaton se oli siihen saakka kun se pirtti oli hengissä niin kauan siinä oli se tuohinen katto
ja kyllä ne tuohet siellä katolla käpertyy
ei siihen pantiin aidaksi päälle semmoiset malaksi sanottiin malkoja pantiin päälle aidaksista - että ne pysyi suorana siellä se oli niin hieno katto että että ne pysyi ihan suorana niin kun ne - tehtäessä pantiin kyllähän niitä kattoja tehtiin oljista ja tuohista ja
kumpi puoli niistä tuohista päälle päin pantiin
se liukas puoli se - kuoren puoli mikä on ennen ulkona niin se pantiin sinne alas ja se pantiin nurin päin sitten se - tuokkonen - tai se tuohi sinne - kattoon ja sitten järjestään ladottiin niin että ne oli kahden kerran sen verran että ei vesi päässyt välistä menemään ja muutaman käytti kenellä hyvät tuohivarasto oli noin useampaan kertaan vielä että ei
ei suinkaan se vettä pitänyt
kyllä ei tippaakaan tullut vettä vaikka olisi kuinka satanut vaikka kymmenen päivää satanut niin kyllä ei ei tuohikatto vuotanut
no millä ne malat pysyi siellä
pantiin kiviä sitten niiden malkojen päälle niinhän tuollakin Hastin pirtissä oli ja sitten ne oli semmoisella virvellä ne oli ristikolle pantu siellä katolla ja semmoinen virpi lykätty sitten - kairalla väännettiin lävet siihen aidakseen ja sinne pistettiin se virpi sitten että siinä oli malat sitten ne oli malatkin kiinni siinä että ei ne ollut irrallaan ne oli siinä virvessä kiinni joka oli harjalla niin kuin tavallisesti katon harjalla täytyy ollakin että ne pysyi siellä paikoillaan sama se on kuin tuo - huopakattokin meillä on pahvikatto ja samalla lailla se tehtiin se tuohikattokin mutta mutta vain semmoisista kappaleista nämä on pitkiä nämä mistä meidän katto nyt on tehty mutta ne tehtiin semmoisista vain kuinka vahva koivu oli niin sen jälkeen ja samalla lailla ne tervakuoppaan pantiin kuin kattoonkin että että se terva juoksi sitten siitä -
puhutaanpas nyt se tervanpolttohomma oikein alusta
jaa
ihan siitä että minkälaisia puita sinne ensin otettiin ja
kanto kanto kelpaa maasta kiskottiin kantoja niistä minäkin poltin talon metsistä kiskoin kantoja ja ja vähän sitten sain jostakin tervasmäntyjä niin minä panin vähän niitä talteen että tuli vähän niitä sekaan ja ne halottiin sitten hyvin pieneksi ja ladeltiin siihen tervakuoppaan sitten ne tuohet alle ja sitten tervakset päälle sillä lailla että ne oli suomuksessa tervaksetkin siellä - tuohien alla ja sitten multaa päälle niin paljon että sai panna vaikka kuinka paljon multaa päälle siitä parempi mitä vahvempi se katto oli ja sitten kytemällä poltettiin että ei siinä ilmivalkeaa laskettu paljon ollenkaan
minkäs mallinen se kuoppa oli
se oli semmoinen - pitkänomainen kuoppa tuolla se on tuossa - vähän matkaa tuolla kyllä se nähtävänäkin siellä on mutta se on nyt jo tukossa vähän kun siinä on eläviä käynyt ja siinä - siinä minä poltin pari kolme hautaa tuossa samassa kuopassa tuo oli semmoinen pikkunen pelto se oli meillä ennen käytettävänä ja sen takana se on sitten se tervakuoppa semmoinen se oli vähä vierua maata että se oli vähän se häntäpuoli sitten pystyssä korkeammalla ja se josta terva tuli niin sille kaivettiin maahan semmoinen läpi ja että se hulikka saatiin sinne sitten josta se että se tuli siihen tasaan sitten se hulikan missä mistä ne tuohet alettiin latoa niin se pantiin että ne tuli niitä tuohia myöten siihen hulikkaan se oli tämän mittainen puunpölkky ja siinä oli läpi sitten ja ja siellä montussa oli sitten se tappi - johon terva laskettiin tämmöinen ympyriäinen pölkky ja siihen oli laitettu semmoinen häntä sitten joka pistettiin sinne mistä se terva ensi sisään meni siihen läpeen sillä lailla
mistäs päin se oikein sytytetään
sieltä hännästä sitten mistä se aloitetaan tehdäkin ei vaan kun siihen missä lopetetaan teko niin nyt minä meinasin väärin sanoa sitten minkä kun sieltä rinnasta aloitetaan kun se on semmoinen että sinne pannaan vähän vahvempaan niitä tervaksiakin ja aina ylöspäin kuljetaan sitten sitä kun se on vähän semmoinen noin joustava se kuoppa että se terva menee aina sinne hulikasta kohden sitten mikä missä se hulikka on ja se tappi mistä terva maalle tulee juu ja sieltä hännästä se sytytetään - sinne saa ajaa sitten - ensiksi kun sen sytyttää sinne sinne saa niitä lastuja ajaa kun siitä jää semmoisia kun niitä tervaksia pienennetään niin ne lastut sitten pannaan sinne häntään ja poltetaan siellä että se syttyy yksitasaisesti sitten kun se koko leveydeltä sytytetään juu
no ei sitä ilmivalkeassa poltettu
kyllä siellä hännässä vähän se saa valkeakin leimuta ei se mitään meinaa mutta - ei kovassa - ilmivalkeassa mutta kyllä se vähän tuikahtaa aina ilmiliekkikin sieltä maalle ei sitä auta sitten kuoria enempää muuta sen jälkeen kun se palaa niin täytyy se tuhka aina ottaa pois että ei se mene tervaksien kanssa se menee tervan kanssa sekaisin jos siihen pannaan olkia päälle sitten semmoiseksi painoksi niiden tervaksien päälle että ei se pääse se multa kun sitä mukaan kun se palaa niin täytyy aina sitten vetää sitä multaa sinne alaspäin edellä että sen jälkeen kun se palaa kun se hiljaa palaa tuommoinen josta nyt tulee noin kymmenkuntakin nelikkoa tervaa ja ja vähemmänkin enhän minä saanut kuin kolme neljä nelikkoa ja sillä lailla niin ja pari kolme nelikkoa ja mitä kustakin kuopasta tuli minkä verran sai tervaksia mutta yhden minä näin sitten semmoisen kokkosen tuolla kun minä olin paimenena Painossa ja siellä oli - tuo Eino Mikko sitten ja se Leppä mikä se oli se se toinen mies kun kun kaksitoista tynnyriä saivat tervaa veivät Valkeakoskeenkin puulaakin myivät sen tervan sitten mutta se oli semmoinen maan päälle tehty läjä vain ja - se vähän peitetty ja poltettu oikein semmoisella kokkosella se poltettiin ja ja ja siitä tuli monelta haaralta sitä tervaa mutta kaikki se juoksi sitten siihen samaan monttuun eikä ne eikä siinä ollut astiaakaan se kaivettiin se monttu vain semmoiseen kovaan patosaveen että se piti tervaa siellä oli syksyyn saakka tervaa kun ne jättivät sinne vähän että paimenet saa jalkojaan tervata sillä ja kaksitoista tynnyriä ne sai tervaa kun ne vei sitten Valkeakoskeen sen myivät puulaakiin ruumiintervaksi
kuinkas kauan tämä teidän hauta kesti palaa
viikon päivät tämä kesti täytyi yöt ja päivät valvoa sitten se aika kun se pari kolme vuorokautta ja neljä ja sillä lailla se kesti palaa

no ei sieltä heti rupea ihan tervaa tulemaan
ei ihan oitis kyllä se kyllä se vähän pari tuntia palaa saa ennen sieltä yhtään mitään tulee ensiksi tulee vähän vettä ja ja sitten rupeaa tervaa perässä tulemaan tulee semmoista tervankusta semmoista hikivettä niistä se vesi tulee edellä mikä niissä tervaksissa menee kosteutta niin se tulee edellä pois sieltä ja sitten vasta tulee terva perässä ja kyllä se on sitten puhdasta tervaa kun sieltä tulee rupeaa tervaa tulemaan niin se on mutta aina pikkuisen tulee sitä lientäkin sieltä sitten joukkoon kun sitä hikilöylyä on vähän enempikin siellä että se tulee sitten vetenä mutta kyllä se eroaa tervasta ei se tarvitse tervaa kyllä jotkut sekoittaa tervaan mutta ei siitä mitään hyötyä ole kyllä se kyllä se terva pohjaan laskee ja vesi on aina sitten päällä kyllä sen veteen saa sitten se - sitä sanottiin tervankuseksi sitten sitä vettä joka sieltä tulee
olipa sillä erinomainen nimi
oli niin kyllä se - kyllä kyllä tuo Runokin sen tietää että - sitä sanottiin tervankuseksi sitä se terva hyvin usein kun ostivat tervaa niin saivat kusta puolet ja kun lyötiin se terva sekaisin kusen kanssa niin pikkusen aikaa seisoi niin sillä tavalla oli puolet kusta joukossa monet jotka tervaa myyvätkin niin ne ne kyllä ne sitä fuskua tekivät semmoista kun ne oikein tynnyrikaupalla ajoivat sitä tänne tuoltakin Kalvoilasta ja pitkin maailmaa tänne Pälkäneellekin niin kyllä niillä oli melkein sentään hyvää tervaa ei ne kun se seisoi niin kauan niin ei siihen parantunut enää kusta laskea jota myytiin olen minäkin jo ostanutkin tervaa vaikka minä itse tervan mestari olen mutta kun terva loppuu niin täytyy ostaa kun paattiakin täytyy tervata aina joskus silloin tällöin meillä on paatteja nyt kaksikin poika osti taas Tyrväällä toisen paatin ja meillä on tuolla Människönrannassa melkein uusi paatti kanssa ja ja hyvässä tervassa ja talaassa että ei se ole päin taivasta se kestää ihmisen iän kun sen pitää talaassa tämäkin on jo toistakymmentä vuotta ollut siellä talaassa eikä se ole uutta pahempi yhtään
oletteko itse paattia tehnyt
en minä en minä itse ole tehnyt mutta kyllä minä tekemässä olen ollut toisen kanssa joka on mestari ollut niin se minä olen ollut sen kanssa laitoja höyläämässä ja ja sitten kiinni pitämässä siitä kun sitä paattia tehdään tuon Toivon Jussi-vainaan kanssa me teimme Raattikallekin paatin joka Myttäälässä on se Toivosen Jalmarikin vielä elää mutta se isä Jussi on kuollut joka niitä paatteja Jalmari tekee kyllä paatteja se tekee moottoripaattejakin se poika ja minun veljeni tekee tuolla Rajasaaressa se teki jo kaksi moottoria mutta nyt se muutti sieltä pois se myy sen saaren ja nyt sillä on moottori itselläkin sitten täällä maan rannassa oma tekemä mutta en minä ole koskaan yrittänytkään yksistäni en minä ole niitä niin ehtinyt tekemään minulla on ollut sitä muuta hommaa niin paljon kyllä minä joka lajia muuta työtä tehnyt olen mutta - en ole paattia tehnyt

miten kuulkaa jos otettaisiin otettaisiin tuota nyt tuo entisajan riihenpuinti Otetaan vaikka se ensi että se kun puitiin semmoisessa luhdattomassa riihessä Kyllä kai semmoisessakin puitiin
kyllä en minä ole ollut luhdattomassa riihessä koskaan riihellä
vai niin
joo kyllä siihen aikaan oli luhdat jo kun minä rupesin muistamaan kyllä ne vanhaan aikaan sanoivat että pidettiin semmoisiakin että ei ollut luhtaa että riihessä tehtiin kaikki mutta en minä ole ollut mutta kyllä näissä missä minä olen ollut niin joka paikassa niin luhta on ollut välissä
no niin otetaan otetaan sitten semmoiset riihen puinti otetaan vaikka tuo ruisriihi
joo niin rukiit leikattiin sirpillä ja ne - ahdettiin sitten sinne riihen parsille siellä oli parsia kolme loittoa ja viisi partta joka loittoon kuului ja sitten ne pantiin pystyyn sinne riihen parsille ne rukiin - sitomet niitä minä olen kyllä ollut pystyyn panemassa hyvin paljon ja ne sitten pantiin ja siinä pystyssä kun ne oikein pystyssä oli niin ne kuivattiin niin kauan että ne että ne oli sitten lävitse kuivia ja sitten ne hakattiin seinään kun niitä puristettiin kun ne oli kuivia ja riihelle mentiin niin hakattiin seinään niin kauan että niistä lähti ne jyvät pois ja sitten oli siinä väliovi luhta luhdan ja riihen välissä oli ovi josta heiteltiin sitten siihen - siihen luhtaan ja siellä tapettiin sitten semmoisilla kepakoilla semmoisen portin päälle ja monessa paikassa niin tapettiin kepakoilla ja tapettiin luvullakin Painon Jarmusella tapettiin portin päällä luvulla semmoiset pienet luvut oli että siinä vain seisoi miehet ja löivät semmoisella semmoisella nuijilla jotka rautaviljossa ja varsi oli puusta ja rautaviljaa - tuon verran ja sillä sitä pyöritettiin vain ja - siinä hakattiin puolipyörryksiin ne ne oljet sitten jo kun ne oli puristettu ensin siellä riihessä kyllä minä pudistamassa olin monta kertaa - se oli kaikki kuumempi työ mitä riihellä oli se pudistaminen kun täytyy kuumassa riihessä pudistaa hakata seinää juu ja sitten oli kaksi miestä runtoossa siellä oli portti sitten pantu semmoisten tuota korkeiden jalkain päällä semmoinen taajassa varpoja ja kaksi semmoista sivupuuta sitten ja ne varvat oli siinä välissä ja ja siinä niitä sitten motkittiin kepakoilla ja ja sillä luvulla ja sitten kun ne oli oikein pehmeäksi motkittu niin sitten ne pantiin kynnykselle ja - siellä oli olkinen sitoja sitten joka otti vastaan ja pani ne lyhteille sitten ne rukiin oljet ja juu ja - ja siihen ne sitten ja sitten sitä loppupäätä sitten kun rukiit oljet oli varsioljet pantu pois riihestä niin sitten ruvettiin luudalla ja haravilla ruokkoamaan sitä mitä niistä sitten rapisi sitä tähkää ja ruista ja ja niitä jyviä niin ne oli lattialle levitettynä sitten ja siinä vielä hakattiin sitten vähän niitä semmoisella luvulla taas sitten ja - kuka hakkasi oksilla kuka luvulla ja ja ne ja ne sitten lykättiin ne läjälle kun ne saatiin puhtaaksi - luudattua ja ja haravoitua ne pahnat pois niin sitten ne vasta kasmasiinattiin oikein puhtaaksi ja ajettiin sinne luhtaan sitten kasmasiinattavaksi siellä luhdassa oli kasmasiini ja sinne ne ajettiin sitten ne jyvät mitä riihessäkin tuli ja luhdassa oli itsestään jo kun sinne portin alle tuli niitä jyviä kun niitä hakattiin niin paljon sinnekin tuli muutamissa paikoissa kun oli huono pudistaja niin jäi puolet melkein sinne tappajien kiskottaviksi mutta kun oli hyvä pudistaja niin ei sinne paljon tappajille jäänyt jyviä että hakkasi niin kauan seinään kun viimeinenkin jyvä lähti ei ihan viimeistä saa koskaan mutta aina Myttäälässä ennen kun Mattilan Matti oli semmoinen vanha mies oli olkia sitomassa ja ei vaan se ollut kun kohlimassa se oli niin ja herra meni sitten riihen portaalle seisomaan se Kalle herravainaa ja ja sanoi että tänne tulee jyviä nyt portaalle niin Mattilan Mattivainaa sanoi että kyllä niistä vähän ravahtaa vaikka koettaisi kuinka hiljaa pidellä sanoi vanha äijä eihän niitä hiljaa tarvinnut - auttanut pidellä kun kohlia täytyi ne ja mutta se ei Myttäälässä pidetty sillä väliä että niistä jyvät pois rapisi mutta pitelivät hiljaa vain ja ja veivät portaalle puolet jyviä Mattilan Matti vain sitten sanoi että vaikka - koettaisi kuinka hiljaa pidellä niin aina sitä vähän ravahtaa sanoi portaalle
mutta ei vanhempaan aikaan niitä kasmasiinia ollut
ei ne viskattiin taas vanhempaan aikaan semmoisella viskaimella kyllä minä viskannutkin olen oli riihen lattia pantu puhtaaksi lakaistu ja ne oli oven suussa sitten ne roskaiset jyvät ja sitten ruvettiin siitä jyväläjän päässä alkaa ja järjestämään sitten sen koko riihen levyn niin laskelteltiin sinne seinään niitä - sinne tuonne puhtaaseen ja sieltä sitten otettiin niitä hiljakseen aina niitä puhtaampia pois ja taas tuotiin ne likaisemmat sitten uudestaan viskattavaksi ja niin kauan viskattiin sitten kun ne tuli ihan puhtaana sieltä pois sitten sieltä perältä perältä sai sitten sieltä riihen perältä sitten ihan puhtaita ne jyvät niistä lähti se kaikki tomu että kyllä se oli melkein yhtä puhdasta kuin tällä kasmasiinillakin tai melkein niin ei niissä roskaa ollut olen minäkin jo vähän viskannutkin kyllä minä - viskaamassa kanssa olin vaikka se oli kyllä vanhempien miesten tehtävää mutta väliin meni nuorempikin vähän kokeilemaan kuinka se käy minullakin oli halu mennä koettamaan että osaanko minä viskata kun noin
no sittenhän voitaisiin ottaa se se silppuriihi
jaa peluriihi täällä sanottiin peluriihiä kyllä täällä niitä - niitä minä olin yhden yhtenäkin syksynä kahdeksalla peluriihellä hakattiin miehet kävi talosta taloon vuoroa toinen toisen talon väki oli toisessa talossa aina vastavuoroisesti ja sillä kurin kierrettiin koko kylä oli se sakki aina koossa oman talon väki oli yhtenä ja sitten kylästä otettiin niin paljon lisää että kahdeksan miestä oli siinä kun ja kuusi miestä kuinka kussakin talossa käytettiin mutta oli kahdeksankin miestä mutta kuusi oli enimmäkseen niin sitä varstalla hakattiin tai niillä petkeleillä siihen aikaan sanottiin varstoja mutta sitten sitten jälkeen päin niitä kutsuttiin petkeleiksi jo kyllä minä olen sitäkin työtä tehnyt
minkälaisia ne oli ne varstat tai petkeleet
se oli kaksihaarainen puu ja siinä oli terä sitten ja siinä terässä oli kaksi putkea ja se pantiin sitten niistä putkista siihen niihin haaroihin semmoinen koivunpölkky ja kädensija oli sitten -- tämän korkeudella oli se kädensija sitten että kun mies suorana seisoi niin sai pitää siitä kädensijasta kiinni ja sitten kun sillä hakattiin niin sitten pantiin lyhteenä kun niitä peluriihiä hakattiin niin pantiin lyhteenä ne siihen luhdan lattialle levitettiin ne oljet että kaksikymmentäneljä ja viisi lyhdettä meni aina sitten semmoista oikein aika vahvaa lyhdettä meni aina yhteen lattiaan ja niitä tuli sitten siinä parikymmentä pelukopallista noin silppua sitä pelua sitten jota eläviä talvella syötettiin juu se oli - kovaa jopia se varstalla hakkaaminen kun niitä hakattiin oli kädet rakossa minunkin oli sinä - vuonna kun minä kolmetoista riihtä yhtä mittaa hakkasin niitä peluja niin oli käteni ihan niin pehmoisena että - rakko täyteen sitä täytyi oikein korkealta lyödä kun sitä ensimmäistä kertaa lyötiin sitä kun lyhteet melkein kokonaisena oli ja ja kun niillä lujaa löi että meni - sen yhden lyhteen vahvuus että permantoon varsta kiinni kävi niin siinä sai temmata koko lujaa jo siinä tuli vahvoja kun siihen kymmenenkin lyhdettä pantiin aa noin nelisenkymmentä lyhdettä meni aina lattiaan sitten ja sillä lailla kun niitä tällättiin semmoiseen suomukseen sitten ja
mutta mitä - mitä ne kun ne paikoin puhui semmoistakin että tuolla riihessä olisi asunut joku tonttu
jaa tonttu en en minä ole nähnyt tonttua vielä minä olin kerran kokeilemassa yhdessä riihessä tuolla Myttäällä minä sain kaksikymmentäviisi penniä Myttäälän pojilta kun kun minä menin sinne Malakialaisen riiheen yöksi kun ne sanoivat että ei siellä ole kukaan yötä ollut että siellä kuuluu semmoisia rapinoita ja minä sanoin sitten että annatteko kaksikymmentäviisi penniä Nummiskalle ja Helmisen Juhovainaalle ne on molemmat jo kuolleet ne antoivat sitten kaksikymmentäviisi penniä ja minä menin ja olin siellä aamuun saakka sitten kun riihelle tulivat väki niin herättelivät minun ylös sieltä ja minä ehtoolla valvoin vähän ja vartosin sitä tonttua siellä mutta ei sinne mitään kuulunut minä otin pahnalyhteen sieltä sitten rikkaparsilta ja ja panin sen pääni alle ja oikaisin siinä niin kauan kun väki tuli aamulla minun ylös ajelemaan sieltä ja minä sanoin poikia että nyt rahat tänne sitten että minä olin siellä yötä ja ja pojat maksoi sen kun he lupasivatkin minä olin kova rahan perään kanssa kun siihen aikaan ei sitä niin köyhät rahaa saanutkaan paljon minä menin sinne riiheen vain ja enkä minä mitään pelännyt enkä minä ole koskaan pelännyt mitään
mutta kyllä vain puhuttiin semmoista
kyllä ja kyllä nekin puhui ehtoolla kaikenlaisia kauheita - koettivat minua pelotella että että en minä olisi mennyt sinne riiheen mutta en minä pelännyt minä menin vain ja minä sanon että sen muistatte sitten että maksatte sitten kun minä menen sinne ja olen siellä yön kyllähän Painon Pakarainenkin puhui kerran kun se - täällä ennen oli täällä Seitsiön Jussilassa se oli täältä kotoisin Jussilan - entisiä poikia ja se puhui että kun hän meni Myttäälän Malakialaisen riihen sivuitse ja ja siinä tuli semmoinen sotaherra häntä vastaan että että hänen täytyi takaisin palata että hän ei uskaltanut mennä sitä ihan - ihan kiinni siihen tai siihen vastaan että hän lähti isoa maantietä tulemaan kun hänen piti Seitsiön - sitä Myttäälän perkiöllä läpi mennä suoraan Seitsiöön ja täytyi tullakin palata takaisin ja mennä isoa maantietä Seitsiöön sanoi kun ei hän uskaltanut mennä sitä herraa vastaan no se oli tonttu sitten jos hänen totta jos hän totta on että se on mutta en minä nähnyt siinä koskaan mitään ja minä kävin yöllä ja päivällä minä olin matosiakin ottamassa siinä - ympärillä - sen riihen ympärillä enkä minä koskaan mitään nähnyt mutta kyllä Pakarainen sanoi että hän on ihan varma siitä että siinä käveli että sapeli välähteli vain vyöllä sanoi kun se tuli häntä vastaan ja sillä tavalla sitä Pakaraisen pikkujalat kanssa rupesi kelaamaan sanoi ja ja tuli isoa maantietä myöten Seitsiöön siitä Huhrin sivuitse missä tämäkin asuu kun olisi siitä - päässyt puolta vähemmällä matkalla kun kun olisi siitä suoraan päässyt mutta en minä on nähnyt tonttuja
mitähän ne ennen vanhaan ne vanhat ihmiset jahkoi noita yliluonnollisia muistatteko yhtään
kyllä minä muistan niitä sen mutta en minä en minä kaikkia muista niitä oli aarnihautoja ja kaikkia semmoisia puhuttiin mutta en minä en minä ole niitä uskonut ollenkaan semmoisia yliluonnollisia
mitä ne aarnihaudat oli
nuo kun oli hopeaa maahan haudattu niin siitä tuli semmoinen valo että se yöllä pimeässä näkyy että joku oli - muka sitten löytänytkin niissä niistä hopeaa kun oli mennyt kaivamaan sitä että kyllä tuo Hunninmäen Hastikin tästä löysi aarnihaudan tästä meidän huoneiden takaa tuosta vähän matkaa mutta se oli se oli niiden vanhusten säästö siellä ja oli jäänyt unohdukseen sehän sai sieltä neljäkymmentä hopearuplaa sieltä - tuosta perustuksesta kun se kaiveli niitä meidän pihassa - tässä samassa pihassa missä minä asun ja se meni ja vaihdettiin ne sitten tuolla kauppias Syrjäsellä Onkaassa Suomen rahaksi sitten ne ruplat kun ne oli Venäjän rahaa ne ruplat hopearuplat
oliko siinä valkeaa nähty
ei ei siinä valkea siinä oli pytinki päällä ja sitten se Hasti rupesi oitis kaivamaan kun se pytinki siitä pois vietiin niin kai sille yöllä sanottiin se sano kumminkin että hänelle sanottiin yöllä että tässä on niin ja niin paljon rahaa ja se rupesi aamulla kaivamaan ja ehtooseen se kaivoi ne rahat kaikki sieltä sitten mitä hän perältäkin siitä sai ja olisin minäkin ne voinut yhtä hyvin mutta minä olin pikkupoika sillä tavalla mutta isä olisi voinut ne kyllä yhtä hyvin kaivaa siitä kuin Hastikin mutta kun isä oli aina renkinä ja oli talossa töissä ei ei se kerinnyt semmoisia kaivuksia tekemään niin kun Hasti se oli ei se tehnyt tehnyt koskaan oikein jämtti työpäivää

hän oli siinä oli semmoinen mies kanssa että se koko lailla helpolla tämän maailman lävitse pääsi kiusasi ämmäänsäkin syömättä ensimmäinen muija sillä oli joka kuoli melkein nälkään
oliko se niin nuuka vain
oli pani rahansa menemään korttipelissä ennen ennen kuin antoi muijalleen ruokaa aina korttipelissä mutta sitten kun se nai toisen muijan se oli pohjalainen sitten ja sitten kävikin äijän sillä lailla että se toi niskasta sen sitten - aina kotiin kun se lähti pyhäehtoonakin menemään korttipeliin tuonne Mälkilään ja ei - ei tarvinnut kauaa varrota kun muija meni perässä ja tuon Hästin kotiin ja sen oli lähdettävä sitten kun se ämmä meni sinne ei siinä auttanut vastaan sanominen se otti niskasta kiinni ja heitti kerrankin Ainialan riihen kynnyksestä ylitse sen portaalle se Anni sen Hastin ja toi kotiin
ne oli riihessä pelaamassa
niin oli siellähän ne kävikin riihissä ihmisten riihissä ja siellä yksi näytti valkeaa ja toiset pelasi korttia - terriinikynttilä paloi siellä niiden keskellä kun ne korttia pelasi ja tuo tuo vanha Hasti oli aina kanssa sitten yhtenä siellä vanhan muijansa aikana vallankin eihän se sitä lähtenyt koskaan hakemaan pois mutta kyllä toinen muija haki sitten - ei pelannut enää sen muijan aikana yhtään kun se sen kerran sen toi niin ei toista kertaa mennyt Hasti juu
no noita ruumiitakin pidettiin riihissä
niin pidettiin aina ne melkein riiheen vietiin semmoisella laudalla kerran kun Seitsiön Jussila-vainaa kuoli tuolla Seitsiössä ja siellä oli Eerolan vaari kuollut samalla viikkoa sitten mutta se oli kuollut paria kolmea päivää ennen kuin se Jussilan Topri ja ne oli Eerolan hautajaisissa sitten joivat hautajaisia ja siellä oli viinaa ja ne äijät olivat kaikki juovuksissa kun menivät sitä Jussilaa riiheen viemään siinä oli Jaakkola ja Eerolan Severi ja isäntä tai se niin Severi siellä isäntänä siihen aikaan oli niin kun se Eerolan vaari kuoli samana vuonna kuin minä olin Jaakkolassa renkinä ja Jussila kuoli samana vuonna ja pudottivat sen siihen raittiin ne oli kaikki äijät juovuksissa kun kantoivat sillä laudalla sitä kun se riihi oli siellä Jaakkolan talon kohdalla ja Jussila on siellä vähän alempana ja ja niiden piti - sinne ne sinne riiheen sitä viedä ja mitä juopuneet äijät ne - muljauttikin sen siitä laudalta siihen raittiin että minä sanoin että että kyllä sentään olisi tarvinnut selvempiä miehiä hakemaan ja olihan siellä Jaakkolassakin kolme renkiä selvää mitä se juopunut isäntä siellä ja isäntä oli niin juovuksissa että ei pystyssä pysynyt kun tuli sinne riihen tykö kun me riihellä olimme ja kun veivät sitä äijää no siinähän siihenhän meni sitten jo ämmiäkin sitä takaisin laudalle panemaan kun se - putosi siitä laudalta että - minä taisin kanssa siinä olla sitä nostamassa en minä varmaan muista olinko minä mutta kyllä Jaakkolan toiset miehet kai oli sitä takaisin laudalle ne oli niin juovuksissa ne äijät että ei ne ei ne kyenneet kantamaankaan mutta siihen tuli sitten tuo Seitsiön Mattila ja ja Mattilan vaari ja ja sitten Hoppulan Ville ja Kassusmaijan Heikki oli että neljässä miehessä ne veivät sen sitten siitä riiheen sinne Jussilan riiheen
no kyllä vanhat semmoistakin puhui että joku oli olisi nähty liikkeellä kuolemansa jälkeen
niin puhuivat kyllä minä niitä kuullut kanssa olen tuo meidän muijakin tietää yhden joka oli riiheen viety ja oli siellä vironnut ja ja sitten oli tullut oven eteen kontilleen ja siihen vasta kuollut sitten kun oli laudalta tullut pois ja riiheen oli yöksi viety ja ja siihen oven eteen oli tullut ja siihen vasta käpertynyt sitten
että oli niin aikaisin riiheen viety
niin että oli vähän henkeä vielä sydämessä että oli lähtenyt liikkeelle se oli kai jokin semmoinen en minä muista sitä kuinka se - muija on puhunut sitä oliko se oliko se tukehtunut tai kuinka se oli johonkin palaan lihapalaan tai mihinkä se oli ja ne luulivat että se on kuollut ja veivät sen sinne riiheen ja se oli sitten ruvennut siellä riihen oven takana huutelemaan niitä lapsia kun siinä riihen portaalla olivat leikkimässä että tulkaa aukaiskaa hänelle ovi no ei se kuollut ollutkaan niin se muija se se huuteli lapsia ovea aukaisemaan niinhän se olikin niin ja jos sekin on totta niin kyllä se kyllä ne henkitoreissaan veivät niitä monta kertaa korjasivat ja kyllä se kyllä se Iita sanoi tuo meidän Iita että se on ihan tosi asia että se että se tuli riihen oven eteen siihen kynnyksille kontilleen ja siinä huuteli lapsia ovea aukaisemaan hänelle mutta en minä tiedä en minä oikein tahdo uskoa niitä semmoisia että mutta voi niitä olla
no mitäs muuta semmoisia kuulitte
joo kyllä niitä - semmoisia paljonkin olisi mutta en minä viitsi niitä kertoa
otetaan kaikki vain
ne on hyvin tärkeitä tietoja
Marttilan Kustaa-vainaakin kerran Myttäälän riihen portaalla - halasi semmoista aavetta jossa ei ollut että kädet meni yhteen vaikka selvästi ihminen seisoo portaalla ja -- meni meni - meni halaamaan sitä oli korea nainen ja ja semmoinen se oli sitten että se että ei siinä ollutkaan mitään kun se meni koettamaan sitä syliinsä siitä riihen portaalta mutta ne on semmoisia semmoista henkimaailmaa en minä en minä oikein niitä uskonut
ja olisi tärkeää tietää niitä henkimaailman asioita
niin olisi ja Eerolan Severi ja Raattikan Kustaa tuli kerran Onkkaalasta olivat ja Puumannissa juomassa tuolla Kankahaisissa siellä oli ennen semmoinen juoppo herra joka sillä oli rahaa että lapiolla rahaa mitattiin siellä ja ja se ja siellä oli aina niitä suuria - herrakalaasia sitten ja nämä oli sitten tämä Raattikan Kustaa ja Eerolan Severi ne on molemmat kuolleet olivat soittamassa ne oli Pälkäneen torvisoitossa molemmat se Severi ja Raattikan Kustaa ja kun tulevat Mäljän metsästä tänne Mälkilään päin sitten torvet kainalossa oli kummallakin ja näkivät kun Raattikan Kustaa sanoo Severiä että ota tämä minun torveni ja sanoi että minä - kun tuolla on nuo korea nainen seisoi keskellä tietä ja toinen pojista jäi torvia tuomaan sitten ja toinen lähti sitä naista kiinni ottamaan ja kun pääsi tykö niin ei ollutkaan mitään vaikka selvästi näkivät että nainen seisoi siinä ja senkin jos Raattikan Kustaan puhetta ja jos se puhui - valehteli niin minä valehtelen perässä että selvästi oli se niin ja Mäljältä päin se kävelikin se nainen siihen sanoi ja ja hän ajatteli että se on Mäljän tyttäriä joku siinä ja eikä ollut mitään kun hän pääsi sen tykö mutta niiden silmät harsi kun ne koko yön siellä soittivat ja joivat välillä sitä viinaa oli siellä kyllä minä muistan kun siellä niitä herrakalaasia pidettiin kun minäkin olin sen Myttäälän Kalle-herran kansa se oli kanssa yksi juoppo se oli aina siellä niin Kankahaisten herran kanssa juomassa ja minä olin kuskina sillä sitten ei se koskaan ottanut ketään - täysiä miehiä muuta minä poikaloppi olin aina sitten siellä sitä viemässä sinne ja taas toimme toin yöllä kotiin sitten koska - väliin ihan aamuyöstä tuotiin toin kotiin sitä ja neliryömäistä se kulki sitten pirttiin minun sänkyyni maata pani kerran minun sitten tupakkaa hakee vaikka Onkkaalan lävitse tultiin niin minun täytyi Myttäälästä lähtee Onkkaalasta tupakkaa hakemaan sille herralle pikkupoikana yösydämenä aamuyötä se kyllä jo oli mutta olihan kumminkin että ei ihmiset valvoneet ja minä kävinkin sitten vähän äkkiä minä jalkaisin kävin en minä sillä hevosella viitsinyt mennä minä riisuin hevosen talliin ja lähdin jalkaisin sitten Tamlanderin baariin se oli siinä missä on nykyinen osuuskauppa sieltä minä sitä paperossia sille hain sitten Tolanderia sen paperossin nimi oli se poltti aina semmoista Tolanderia Tolander-nimistä tupakkaa ja ja se makasi sitten minun sängyssäni ja sitten kun se siitä lähti niin neljä nelinryömin se meni sinne isolle rapulle sen Myttäälän koko pihan käveli sinne pirttipytingistä sinne isolle rapulle nelinryömin käveli isolle iso isoja rappuja ylös se oli - tässä päässä pytinkiä ne se kuisti missä niitä mikä oli että ei se mennyt kyökin kautta se meni sieltä suoraan isolle rapulle
no kyllä mar semmoisia taikauskoisia ämmiä oli jotka ei noin toista navettaansa päästänyt
oli ja kyllä minä näin semmoisia kun tuolla on yksi Kopolakivi tuolla tuossa pikkusen matkaa meiltä tuonne metsään päin niin sielläkin oli semmoisia juustoa ja ja kananmunia ja voita ja ja mitä me löysimme sieltä kiven lovesta sitten tuo Rissan piian kanssa menimme kun se kivi on halki ja siellä kivien välissä oli mutta ne oli kyllä Kopolan aarteita - se kävi siellä metsiä suorimassa ja se vei aarteita sinne kokosi semmoisia sokerinpaloja ja ja ne ne minä tiedän että ne oli Kopola-vainaan kassaa mutta sitten - tuolla Rissasen ladon tuota - peluladosta kerran löydettiin semmoinen pussi oli montaa lajia kankaista - neulottu semmoinen ja siellä oli lehmänkarvoja ja kaikkia että kyllä minä niihin vähän uskon että niitä noitaämmiä oli jotka kävi jotka kävi toisten navetoissa mutta minä en siitä tiedä ei sitä saatu koskaan kiinni kyllä täällä Mälkilässäkin yksi semmoinen oli jota ne jota ne haistelivat että se kävi ja joku näkikin se tuo Hunninmäen Hastikin näki kerran kun se tuli yhden talon navetasta ja meni meni kotiinsa sanottiin Kaivolan Kaisaksi sitä se vanhan Kaivolan muija se oli Taatun vanhan emännän sisar juu että sinne oli tuotu semmoisia että - sillä jotakin meinattiin kun oli pantu sinne pelutiinuun semmoisia semmoisia riepukääröjä jossa oli - monensorttista -- riepua ja ja lanka välissä kaksi semmoista möttöä ja lanka oli välissä ja ja se Rissan piika toi ne pirttiin ja me tarkastelimme sitten niin se oli semmoista siinä oli vähän montaa lajia kangasta neulottu siihen yhteen möttöön mutta minä en sitä sitten tiedä kuka sen sinne vienyt oli mutta kyllä siellä oli semmoinen
no mitähän se Kaisa toisten navetoissa oikein teki
no en minä ymmärrä sitten mitä siellä tehtiin kai se jotakin vahinkoa kai koetti toisen toisten eläville tai sitten hyötyäkö hän koetti en minä sitäkään tiedä mikä niistä selville pääsee niiden ämmien tempuista mitä - mitä ne sillä tarkoittavat kun ne niitä temppujaan tekee mutta kyllä sekin ämmä kyllä se aina liikkeellä nähtiin kaiket yöt en minä tiedä kai se jotakin aikaankin sai mutta eihän niitä niistä selville pääse Jotta kyllä se aina yöksi kumminkin kuhjasti että sen näki muutkin ei yksin Hunninmäen Hasti kyllä se Hastikin kerran näki mutta kyllä se sillä lailla meni kiireesti kotiin kun Hasti sen näki
no tuota puhuttiinkos semmoisesta että joku olisi käynyt kohlimassa tuota kastettakin toisten pellolta
kastetta mitäs kastetta te puhutte nyt oikein
että sitä märkyyttä noiden kasvien lehdiltä Että sitä olisi käynyt kohlimassa
en minä nähnyt semmoista mestaria ollenkaan kyllä se on kyllä se on minulle vallan tuntematon asia se asia niin kyllähän minä semmoistakin kuullut olen että kirkon kirkon oven saranoistakin kävivät jokuset talonemännät ruostetta raapimassa että tyttäret sai hyviä miehiä sitten kun Että Mälkilässäkin piti yksi emäntä olleen joka joka kirkon - oven saranoista raapi irti sitä ruostetta mutta en minä tiedä senkään todenperäisyydestä mitään sanoa
no kuulitteko semmoista että jotkut olisi hakenut tuota kirkkomaan multaa
kyllä sitä puhuttu on semmoistakin mutta en minä kyllä minä sitä kuullut olen mutta - en minä on en minä ole sitä nähnyt ja minä en juuri puhu muuta mitä mutta sitä mitä minä olen itsen nähnyt ne on kyllä semmoisia kaskuja ne semmoiset
mutta kyllä niitäkin puhua voi
kyllä niitä voi puhua niin kyllä minä kuullut olen että multaa on käytetty
mihinkä sitä käytettiin?
niin - johonkin naima-asioihin
no mitä ne täällä tuosta hiidenväestä on puhunut Minkämoista se on ollut
en minä tiedä siitä ne on ne täytyy olla vanhempia miehiä jotka se
mutta lapsia on kyllä peloteltu että järvessä on joku joka vie
niin näkki
niin
näkki kyllä täällä semmoista peloteltu on
minkäslaiseksi se puhuttiin
mitä
minkälaiseksi se näkki puhuttiin
semmoinen kuin näkki on etkös sinä ole näkkiä nähnyt
en ole nähnyt
jaa kyllä minä olen nähnyt paljonkin oikein koppakaupalla
jaa
näkkiä olen hakannut monta kopallista pieneksikin näkinkuoria
ei suinkaan ne mitään lapsia vie
mitä ne semmoiset vie ei mutta heh heh mutta kyllä se siellä pohjassa kulkee järven pohjassa ja ja sen on se laku pystyssä sillä on oikein semmoinen laku ja se on semmoisen kahden kuoren välissä semmoinen lihamötti joka joka elää siellä kahden kovan kuoren välissä olen minä tuonut tuolta Vähältäselältäkin meidän kanoillekin hakannut pieneksi kun minä olen tuonut kopallisen näkinkenkiä ne on semmoisia niin kuin saranoissa semmoinen rahapussi oikein suuriakin muutamia näkinkenkiä sanottiin ja onhan niitä näkinkuoria nyt annetaan kanoillekin
ai täällä Pälkäneellä on semmoisia
on kyllä täällä ne näkkiä näkee kun vain menee tuonne järvien rantoihin niin näkinkuoria näkee vaikka kuinka ja tuolla Vassain kallioillakin on oikein nuo kaijakat on kalliolle tuonut niitä kun ottavat sen liharotin ja syövät niitä näkkejä niin ja sitten jättävät ne kuoret siihen kai ne kaijakoiden töitä on kun on semmoisia läjiä oikein siellä niitä näkinkuoria se on tuota korkea elävä se näkki se - laku on noin noin niin kuin kolmea sormea korkea kun se menee siellä järven pohjassa ja ja pystyssä se kulkee kyllä minä nähnyt olen kun se menee siellä mutta hiljaa se kulkee mutta -- kyllä varmasti kulkee että ei se pelottelemiseksi joudu kyllä näkki on mutta ei se kyttää vielä kyllä ei lasta sen enempää kun isoakaan ihmistä mutta saatu lapsia pelotella että ei että eivät mene rantoihin yksistään että eivät kuole järveen juu
no minkäslaista minkäslaista konstia sitä ennen vanhaan tehtiin kun noita lehmiä ensi kertaa keväällä päästettiin ulos
tervattiin kuonot sen minä olen nähnyt ja silakoita annettiin tervattuja silakoita annettiin suuhun
tervattuja
niin tervaa pantiin vatsaan ja annettiin se silakka suuhun suolainen silakka semmoista minä kyllä olen nähnyt ja Painon Jarmusella ja Myttäälässäkin annettiin ja kuonoon vedettiin sulilla tervaa että ei käärmeen pidä pistämän lehmän kuonoa kun Painossa oli paljon käärmeitä niin siellä tervattiin niiden kuonot siellä minä olen nähnyt kaikki enempi käärmeitä kuin missään muualla
niin Painossa
ja kyllä niitä tuossakin Syrjäharjussa oli yhteen aikaan kaksikymmentäneljä yhtenäkin pyhänä kun menimme - palokunnan huviin niin tapoimme tuosta Syrjän lappeesta sillä lailla kun siinä vielä Kantellin peltokin oli ja ne kiviaidat siinä niiden kiviröykkiöiden vieressä me noiden Ainialan poikien kanssa menimme ja tapoimme niitä kaksikymmentäneljä käärmettä yhtenä päivänä yhdellä reissulla kun Onkkaalaan mentiin Mutta kyllä niitä Painossa oli vieläkin enempi kyllä siellä sai tappaa vaikka viisikymmentä kun meni keväällä oikein sateen jälkeen lämpöisellä päivällä kiertelemään niitä kiviröykkiöitä ja ja kyllä minä siellä niitä listinkin juu kyllä ne kyllä täällä kuonoja kumminkin tervattiin en minä tiedä sitten onko hän tarpeellista mutta ja tervat tervainen silakka annettiin lehmän suuhun Että silakan vatsaan vedettiin vain vähän tervaa ja pistettiin lehmän suuhun

Painon Jarmusen navetassa oli yhtenä yhden talven käärme ja pisteli lehmiä vähän päästä siellä kanssa kun oli syksyllä heinissä tullut tai missä hän oli tullut ja - asusti siellä keväällä viimeisellä sontina navetassa kun viimeistä kertaa tyhjennettiin niin vasta löydettiin se käärme sieltä ja lehmien utareet oli ajetuksissa vähän päästä mutta siellä oli semmoinen emäntä että se se - paransi - höpöttämällä käärmeenpuremat se luki vain semmoisen käärmeenluvun ja eikä sen enempi tarvinnut ja kun se emäntä sairasti kuolintautiaan niin minä sanoin sanoin sille että neuvokaa minulle se konsti millä käärmeenpurema paranee mutta et sinä tarvitse semmoisia neuvoja sanoi muija vain -